<hesitation> Gne fomba gne fotoa izy ame gne vola laniko ame famenoa lasansy zany, iaho manko sy magna tôbily zash fa môtô gn'agnanako, da <hesitation> indroy isankerignandro isankerignandro iaho mandeha amignagny izany mameno anazy, gne vola laniko amzay zash magnodidididigne dimy aly eo arakarake toera gn'andehana avao koa zany.